मैं अपन पड़ोस में हल्ला करे बर अपन पड़ोस में जाके काहू की । आप मन थोड़ा धीरे धीरे बोला का बर की रात होगीस है तो हमर सुतए के समय होगीस है। और समझाइश देहु फिर भी बात ल नहीं मन ही तो उच्चित न्यायिक प्रक्रिया करहूं। हालांकि ऐसा करे के नौबत नहीं आही और बात ला मान जहीं।